Peropis adhaa ishia khabdhi adhaa ishia thaa dhurani lila ithi ijethee midhafethi aminen dhub landmark ishiathi jira machu picha kholkakan liyon rainbow mountains nuskaaa lines aminen dhub karr ishia kaaa dhurani khhaa dhuran dhurani khun qafedhis qunn quskoo yedheni aminen Sheree ishin khabdhuu faster feisther deilar cander rilei yedheni dub aminen sagale ishin nyathinen servicha kulo mosla dhanofaa wothan nyathiye